मेरा देशा हुन्या खेलकुद हेद्दाइ लागि त अब चलेगा चलिराखेगा खेलिराखेगा खेलहरु हेद्दाइ निगो मान्नाछन् । अब बौल खेलेगो भलिबौल, फुटबौल खेलेगो निगो मान्नाछन् । तैभन्नालै सब्भन्ना धेरै पुर्वधेगी पश्चिमसम्मगा हुन्या तराइदेखि पहाडसम्मगा हिमालसम्रमगा हुन्या सबभन्ना बढि हेद्द निगो मान्ने खेल भनेगो क्रिकेट हो । अब बुडाबाला, छोट्टाछोट्टी सप्पै क्रिकेट हेद्द निगो मान्नाछन् । अग्लाइदिनी भया <hesitation> एनपिएल मी त या टिकट काटीबर जम्माइ भएभरगा जम्माइ खचाखच पाणीबट लै हेद्दाइ लागी आइछ्या । अब परे कीर्तीपुरा डाडाइना खेलकुद चल्याबेला क्रिकेट हेद्दाइ लागि कति माइस रूखरूखमी चढीबन तलम्बाहै ठावै नपुगीबन कोचाकोच अरीबन लै हेद्द आइछ्या । ताम्बा जम्माइ टिकट काटीबन जती टिकट भयालै छोरट्टाटछोरट्टी, स्कुल पड्डेहुन्या जम्माइ हेद्द आयाछ्या । तासाइले अब खेलकुद यो हेद्दाछन् निक्कै मान्नाछन् भन्ने हुन्न । क्रिकेट सबभन्दा बढि हेद्द निगो मान्नाछन् । हेद्दाइ लागिलै खेल्लाइ लागिलै निगो मान्नाछन् भने अब फुटबल सुटबल भया भलिबौलहरु लै खेलेगो हेद्द निगो मान्नाछन् ।